Греция е ин ки Юнон кишвари қадим ва пур аз таърих ва фарҳанг аст, ки дар ҷануби Аврупо ҷойгир шудааст. Он дар тамаддуни ҷаҳонӣ нақши муҳим дорад ва бо мероси беназири худ, аз ҷумла санъат, меъморӣ ва адабиёт маъруф аст. Аз қадимтарин давраҳо то имрӯз, Юнон макони пайдоиши тамаддун ва фарҳангҳои ҷолиб будааст.